Nako ngone naga takdir, nako ngoji biasa to isene balu balusu oka nage jo temo takdir manege jou yang a tentukan, lo duru ngoji maruka toma pikir a to situju ua, idoaso to temo soko manege? Karena sebab takdir manege ngone sebenarnya ngone yang wa akanas matengo, jou a si o siguti uku o kia ngodumu nagaka duniaka mane, lo nako ngone wa jie ua wa nonu ua manege dadi ua li, karena sebab ibaratnya soko mane nyawa manuka idoa so nyawa nagaka jo polisi, jo tentara, jo guru, to jo pilot lah, ma so manuka jo karjang buruh oka, pelabuhan oka, manege <hesitation> manuka bangunan oka, manege sebenarnya tak- takdir ua lo duru ona jo magakana ma jo magakana manege, doa so to temo ona jo magakana? La karena ona manege <noise> ja perjuangan ua manga cita cita, ja kerja ua manga Manga impian kangano ona yang janonu joma tengo manga takdir sedangkan takdir manege jou osgutiuku ngone yang wa nonu sandiri una ka otemo ngona sokomane lo duru nako ngona naakanuwa ngone waakanuwa nyawa wo dadi uwa sokomanena memang nyawa jo temo takdir manege jou aatur oka ngodumu lo kembali ke ngone jou contoh otemo ngona no ngosama tentara no dadi tentara lo duru nako ngona nomatengo atau ngone nyawa wo wo modekuwa untuk ngone wo moteke tes tentara berarti ngone lo wo dadi uwa manege nanga takdir uwa nanga jalan uwa nege oka artinya jadi takdir manena ngone ngone yang sendiri wa tentukan ngone sendiri wa jalani karna ngone nanga kehidupan wo tengo jou manege una ka osi guti uku duniaka manena ngodumu lengkap tinggal ngone wa nonu tinggal ngone wa je ibaratkan sama de gasi dai Nako ngone manuka ja je <noise> de manga cara okia ember ember uku dema okia guguiti de manuka jo pake alat josje ma akere mane kan sama de ka ngone manusia ngone nyawa <noise> sokonoke nyawa manuka jo dadi tentara nyawa jo dadi polisi nyawa jo dadi okia na ngodumu karna manege ona yang <hesitation> manga keinginan jomau jo ngosama ya jongosama artinya tergantung nanga diri sandiri yang sokonoke mau wa je <noise> iofi sokonoke na sokomanege kira kira.